نحنا بهذا العالم وبهذا الوقت نتيجة <hesitation> انتشار العلم بشكل واسع جدًا جدًا، <hesitation> ما أتوقع إنه العلم لو كان مانه موجود كان وصلنا لهاي الحقبة الزمنية اللي نحنا فيها دحين، <hesitation> أشياء جدًا جدًا جدًا مهمة من ظمنها العلم، من ظمنها <hesitation> مثلها مثل: الأكل، والشرب، والمية، وكل شيء.